Aia i ke kanaka ka waihoʻoluʻu o kona lauoho. Aia ka waihoʻoluʻu o ke ānuenue. ʻUlaʻula, melemele, poni, uliuli, ʻeleʻele, ʻākala, ʻalani, keʻokeʻo, ʻāhinahina ʻōmaʻomaʻo, māku <incomplete word>